Mombamombany ñy sakafo <shushes> an'Aostraly añy moa: -Mana ñy fomba fiketrehan-drozy ñy jabon-drozy rozy ,noho ñy ri akora fampiasan-drozy ,ñy mahazatsy an-drozy añy mihinan-kenan-koso ,mihina henan'aombe ,henan'akoho <shushes> ;misy koa ñy hany ,mahazatsy an-drozy, <shushes> rozy añy tea mihina mofo tsy misy levira ,tea mihina sakafo nandesiny ñy razan-drozy.